Nun mundu sina huerça la graveá, las pressonas gastan tragis i achiperris pa meneal-si i ancaral-si; sonin escapás de volal polos airis sin eshuerçu, peru enfrontilan deficultais pa queal-si peneni i hazel los mandaus de tolos días.